Nainy te kakaii nyo. Nyo nating komainy fiisok rou nainy tiya nan. nainy te mam fakap miro tan skul, ana mam te tabin me, mam te sisiuf naaman. Mam nating suwin rom tana tana ngits mam te gotsiny naaman bong, an buiny lain viviako, moun, <hesitation> guei guei tsoiny an guei moun, nating suwin fo tan fo fo nau tiya, foka fo bangai tovei toruar teis. Anyo, ana fo vatau tsiau, ere joyce mere motoi, fo gels tiya <hesitation> fo guei tiri nan. Nating, mam nating sisiuf faavot rom teis.